झिक्कै लुगा लाउन मन छ मुखी त । मुखी त झिक्कैभन्ना झिक्कै लुगा लाउन मन छ । केइकी झिक् अहिलेसम्म मुइले लाएको भन्या तेइ जिन्सको प्वाइन्ट र सरेट मात्रै हो । वाउँछी कहिलेकाहीँ भेस्ट लाउनो छु । तेइ भन्ना बढी अरु केइ लाया आच्छि । मुखी दाउरा सुरुवाल लाउन मन छ । नेपाली दाउरा सुरुवाल । हुना त मुइले नाना छना स्कुल पड्डे बेला सुरुवाल त लाए । तर, मुइले ती सुरुवाल लाया होइन की स्कुलको ड्रेस वाला । ड्रेसपन हाम्रो कसो छ्यो भने सरेट थ्यो । त्यो वाउँछि सुरुवाल बनाइदिने छे । नणा वाला सुरुवाल । अब वाउँछि मुइले त अहिले लाउन मन लाग्या भन्या दौरा सुरुवाल छन् । नेपाली दौरा सुरुवाल सेतो लुगा भएको त्यो मुखीलाई मन पण्या छ । त्यो लाउन मन छ । वाउँछि अँ यी जातजाती अनुसारका आआफ्नै अँ कल्चरल अनुसारका लुगा पन छन् । तनी लाउन मन छ मुखीलाई । तनी लुगा झिक्कै लाउन मन छ । मुइखीलाई थारु सँस्कृतिको लाउन मन छ । मुखीलाई नेवार सँस्कृतिको लाउन मन छ । मुखी तामाङ सँस्कृतिको लाउन मन छ । मु्खीलाई वाउँछि गुरुङ गुरुङ सँस्कृतिको कपडा पन लाउन मन लाग्या छ मुखीलाई । मगर त मुखीलाई झन् बढी निको लाग्दो छ । यी झिक्कै यी जतिपन छन् हाम्रा सँस्कृति तेइ अनुसारको मुखीलाई लुगा लाउन मन लाग्या छ फोटा खिच्चाइ लागि मात्र ।